Ngone oro igo ge rai ngone sago ena rasi, ngone sui ena ma rehe, rai ngome ciru ena ma rehe, rai ciru rehe rai capu se ake ngone poloso se ena ma goroho fugo, rai ge goroho rai fo gahi kupa gibi, fo gahi uge naka, fo so gahi bira kuraci, fo so gahi diburu ma uge, bolo ua fo so gahi daso ngan se koi ngan so pake igo ma goro.